بیلا بیل بوټي دي چې ورڅخه مصالې جوړیږي او دا مصالې بیا د خوړو د پخلۍ په وخت کې کاریږي. د مثال په ډول، د کباب مصاله چې د مخلیفو بوټو لکه، ګشنیز، اوږه، مرچک، کرکمن، زنجفیل، او داسي نورو څخه جوړه ده. دا مصالې په پراخه کچه په افغاني خوړو کي کاریږي او خواړه ډېر خوندور او مزه داره کوي.